كان ياما كان، كان اثناء موسم الهجة في هجرة الطيور هاجرت جميع الطيور من بلد لبلد. وكان في عيلة من الطيور داي قالت تعالوا نروحوا البلد دي عشان فيها حبوب وغلة كاتير. وبالفعل انحرفت عن مسار الطيور وعن مسار الطريق، وراحت للبلد داي. راحت العيلة مع بعضيها لداخل البلد. وبعدين اكتشفوا ان هما دخلوا على جزيرة بعيدة خالص معرفوش يرجعوا منها. وقعدوا يأنبوا ف نفسهم لان هما طمعوا وحبوا نفسهم اكتر من غيرهم وافتكروا ان في هناك غلة وحبوب هياخدوها واصحابهم مش هياخدوها. ومعرفوش يرجعوا تاني وماتوا من الجوع.